Karazana voninkazo misy lokonà avana: tanamasoandro a, mavomavo; madagasikara menamena; ny voninkazo novembrien misy menamena, misy mavomavo a; ny <noise> vonim-paiso mavokely.